e marori nivenye bet, tumi mawne nan nirikam, marori nivenye ben bulidu go, ngan mkanjuon dovela midu suona mi kondey.